كيفيه كتابه رساله شكر لطيفه يعني الا بغيت نكتب شي رساله شكرا غادي نحاول نثني ذاك الشخص ونحاول نهضر معاه بطريقه اللي زوينه المفردات اللي هي ازوينه ونشكره على الجيست اللي دار معيا ونشكرو على كاع الحوايج اللي دار معايا